Los fregaloças son aparatus que, güenu, si seis de piara, pos es mu aparenti pala loça fregal. Si vivis solu pos tapocu te hazi falta. Te premiti de fregal los pratus i los vasus peru tamién pueis entral los pucherus. Izin qu'ahorran tiempu i perras peru, güenu, comu t'izía, tien que sel si tienis muchus cacharrus que limpial. Si no, afinal, más que vel el preciu dela lus, pos se te quitan las ganas de gastal aparatus elétricus. Los fregaloças ahorran tiempu i eshuerçu ena limpieza dela loça